Naku ihó voltaté taja kú hon <hesitation> ratá nguia chí kivii ján tikan kuyuxhí nriú canelá kunonindó kaxhí kaxhi ni xhí kuxtalí, kaxhi ni xí kunondó chí kuiinishía kaní xhikó jandá ninbgiá chí ngu'u bueno kunradi initió xhí kóo ká kidatió nre ihó <hesitation> nradiká xhitío xhí menijá yeedó nriche yendé yukú, vano kidando diká ká burro chí luchí chí chechijá kuin viejó nré nanixhí la'a, jaxhi chí kuñó'o tajá ni te'i nraka ti'ó burru nakatiuté, ajan ná xhia xhikúu tidá ihondó karratá xhino kuaxhí chí lá kunoni nró lakuditandó kivexhí xhí xhéxi.